"உங்கள் அயலவர்கள் சுட்டிக்கொண்டு இருக்கின்றனர் நீ பார்த்து என்ன சொன்னார்கள் தெரியுமா?..." "என்ன? அவர்கள் என்ன சொன்னார்கள்? அவ்வளவு தீவிரமாக இருப்பது என்ன?""அவர்கள் என்னுடைய வீட்டின் அடிப்படை அமைப்பைப் பற்றி பேசினார்கள், அதையும் சொல்லி நகைச்சுவையாக இருந்தார்கள் என்ன செய்யவேண்டுமே தெரியவில்லை "அவர்கள் ஏன் அப்படி சொல்கிறார்கள் என்று தெரியவில்லை, ஆனால் நான் உனக்கு சொல்கிறேன், அந்த வகையில் கவலைப்படாமல் இருந்தோம். சில முறை அயலவர்கள் தங்களின் நம்பிக்கையை மிகைப்படுத்திக்கொள்ளலாம்."